Misy karazana hanina mampitombo hery dia agnatin'izany an fihinanana voankazo maro karazagny an, atao maro loko sara izy dia amizegny samby isany zany raha andôny ave vekeo, dia karaha an'izany koa fihinanana lôka an dia sy isalasalana fa mampitombo hery